Eni eyan idooni, idiom nu me dera, okunu me der idiom eni eyan idiom nu me kotu mam mu eni me gbigbi obilainy, me der obilainy dor, obilainy yor mu be obilainy dor mu kuru gbigbite obilainy, nunu mu kpeinya uyaw mu yon mu ivom aki, mu da yi dera, okunu mu der obilainyor, mu der obilainyor okunu obilainyor mo duwa okunu oho nu owei mo dia okunu owei oyan inwin gbora okunu mu der obilainy yor, dor mu yon ubuan, mu yon isilebem, mu yon eber, mu suke esen dor evu, ekuru me fara a, mu far esen, ewey ovu esele nu esen yor kpeyi me suke, ewey ovu ekuru von nu abi opuropo. Mo mo ka abi upilama evo me yon esen yor der nu me fara dor eta mar nu ubi imina obilainy dor nu eyi mi kporona dor nu eva me mene aduin der nu eva me far isen yor, iyin esen nor nor- a iyin esen habram ka efare ubo yor dor eya yon de banu ivom obilainy yor dor me dein, edei obilainy yor esisele dor evon ebir eva me buwa obilainy yor omo ka evon ebir me suke obilainyo nunu me kor me kese imo nu abo mu ivom uvai me ku onu oyan uvai yor. Na oyin omomosi, nu oyiri da yo, me kie imo nu abo mu banu ivom uvai yor me dia, den ona tu okuru rere oyi tul na ka, oyi ka mu kor ke otu wor mo dia iyor aswei nu ekein neni eni eyan dor mina, uyokuro mu inwin obilainy, uduko mam mu, mu der usom dor ututu ekein neni okunu mi va mon ubo uyen ekein neni me gba idedein, eyan isen nu me kotu mam mu idedein, me tuw idedein mu utor momo ka evon ogana me tuwa, me gba idedein yor me virese, egba te idedein yor evire sete me kpeinya, me kpeiny isen nu eva me der usom yor dor eyan nu inum nu eva me dianese usom yor me kotu mam mu ukoburu, ukoburuyor ka me der mu igugu eder nunu obite dor ewor wor te me vutua, evutu te dor ekpokpo eva te me yon banu ivom usom yor, oho nu uyon de ukoburuyo banu ivom usom yor, oyor nu mo mene nu usom yor miyi diana okunu oho nu ewey me dia dor nu usom yor mi kie ewey edonw nu osom dor mu yon esen mu yon, isilebem, mu yon ubuan, mu yon inum nu mi diomose, uyaw nu evavam uyaw mu yona, evavam yor nu oyin inum nu mi vumese usom yor dor nu owei odi usom yor, dor nu owei mo der mam mu owei odom nu usom nu aya. O der oyor ubo nu usokun eva yan aki usom me dera, den eyor kuro mu esi dor eyan isen nu ekein neni ekuru me kotu man mu isen ugo na yor iyin isen nu iyan iki inwin, isen nu iyan nyor dor nu imosi yor evon de isen yor eta esi yor eyi te momo ka ede dor nu egbogboyite ekpeinyi te eyon te mu aki me dera evon ebir nu ubuan nu isilebem evon me dera dor nu ebir yor nu amin yor nu me dera ma dor nu baw kpeyi ikimine mu diana, isen yor kpe ikimine mi dianese inwin baw dor me kotu mam mu isen uyo. Iyaw eni eyon esen yor me kotu mam mu udedein yor ma iyor iyi nu adum isen ugu dor ede me yi deru idiom, onu nu abo banu ivom uvai yor oder te usen ugo yor usisete dor oho yor nu oda mu oyi der idiom adu idiom na nu mu dera dor iyi idiom vo kum, iyi nu ogburo nu obilainy nu ubi, inu nu ibite nu inu nu imabi dor mor der mi inwin ovu dor oho nu oder te oviresete dor mo da yi vutua, ovutu te oviresete dor imi idion yor oyi minu ogburo nu obilainy, ekimine te mam mu oyor iyite idiom vutam dor nu ovun te ova dian nu idiom mo kora mo yon ke osinomo yor mo kora mo kie imo yor oyi onomo yor ka, okure isen yor nu baw, okore oyun de mi inwin ovu dor nu baw eja te utor me dia. Onu- utu baw nu okuru gen baw diom nu ivom oyi tul na ka ubo yor nu baw kur me dia yor, ubo nu okuru kur mo kie onu utu yor ka nu, onu utu yor ka nu, onu utu yar ka okuru mo dia, oyor udiagagne nu mi mon okunu enu usokun eva me yena mi inwin okunu me mi wol yin, so uyen yor yor, oyin uyen nu ini na ka eni ewane sarku uboeni abo okunu eni esu me yina eni ederi, eni me dera dor oho nu edere dor eni edi, ovu odi me kose ovu iyor inum mi derin okunu, iyor inum nu usokun me dia, usokun me dia idiom vutam, idiom yor yor, idiom onu usokun ogen odiom ken ivom nu otul idiom vutam omo, idiom vutam yor ija boko idiom nu otul nu inum mu inwin onu usokun nu me kotu mam mu onu usokun eni ederi me vutua, imivuram neni ederi me vuta imosi yor ka okunu enu usokun egen diom ken ivom me dia.